<hesitation> Isan'ny sakafo tena lafo nefa sady tiako ny hazandranomasina ireny ohatra hoe ny thon ah, ny tekateka, <hesitation> ny orita ,ny kalamara.